Jaji ku lokkiq mabbicara tentang sejarah <noise> indonesia pasti mega laddeq jaji ko lokiq mabbicara sejarah pasti engkato contohna ga ku tana ogiq e engka belanda mattama ku tana ogiq e pasti engkato selisinna aga pappadanna ogiq e bangsa ogiq ogiq ogiq- sibawa mangkasaraq engka maneng sejarahna pasti jaji ku lokiq mabbicara tentang sejarah indonesia malampeq laddeq